Ty hevi-diso mahakasiky ty piso zao, misy ny atao hoe piso mpamosavy zao. De lafa haly moa rozy tomany, le mitovy amy ajà kelikely io tomanin-drozy. Le ty fiheveran'olo amizay zany, mpamosavy ty mibaiko piso iny, sady mangalatsy koa piso io. Tsy hay asia hena neo na fia fa tonga de antanany.